Fifilka janosa, ashrikir dadil iskirosa, fichosa, iskidiltoni, kadar kududiltoni, eiskinty erie eriltoni, nadifakirosa, kirgon fa jaylog fa jogir in filfiltoka jayin, jayeain aina iskirosa, jay kududta dorog iskirosa fa ken jogro.